Mi piacissi ca li cristiani cumprinnìssiru sta règula bedda antica ma sempri giusta: "Tratta a l'àutri pi comu vulissi èssiri trattatu tu". Picchì cu rispettu e cori apertu si costruìscinu ponti, non mùri. E siddu semu tutti chiù boni cu l'àutri, sta terra po canciari un passu a la vota.